اكثر انسان أثر لي في حياتي هي أمي. لاخاطش هي لي تعلمت منها كلشي. تعلمت منها قاع المهارات لي نعرفهم <hesitation> تعلمت منها أيضا قاع الـ الأخلاق و القيم لي راني عايشة بيهم. <hesitation> تعلمت منها بزاف حوايج.